إي الحياة ممكن تكون أكثر تعقيدا مع تقدم العمر، بس هذا مو دائما لما تكبر ممكن تواجه مسؤوليات أكثر، مثل العمر والعمل، والعائلة ،والمال، وهذا يخلي الأمور أكثر تعقيد، لكن من جهة أخرى مع مرور الوقت تكتسب خبرات بحكمة تساعدك، تتعامل مع المشاكل بشكل أفضل، فالحياة يمكن تصبح أكثر تحديات، بس في نفس الوقت أكثر قدرة على التعامل مع هالتحديات.